Ny maha nama sy tsy maha nama ny amboa da miankina amin'ny fanazaranteña e tompony avao; satria misy ny amboa da teña nama tokoa da manahaky nama an-traño fa misy amboa koa da mpiandry tañana avao ny asany.